<noise> Kuareta jeko <noise> oimeviko jare arete oyaporeta jokpe pañandepo irundi aratini <noise> jaeko revolución francesa omoconmemorareta kuae aretepe oyaporeta desfile militares, opiraereta jare omboendireta tata artificialesreta mopeti feria oyeapo yasi araivope o sino yasi araroipe jokuae jaereta oyapoko mopeti arete <hesitation> opiraevaera jare jouvaera vino jaeramiñovi oyaoreta corrida de toro jare iru mbaembae yuvangareta jaeramiñovi jetape oyapo yave tembiureta oñemimoko jaevaeño tata jou tembiu jokpe tetarareta ndie.